Fomba fandaminana entana ndraika raha kô ka be fatratra be an-dragno, ohatra zany raisiko am'zany agnatina armoire, raha lamba nenay mi- de avoakako aby se longany zay ny azo avoaka aminany de ahoragna ndraika fa matetika manko izy karan'io mampibosesika ananzy io an de misy manintona de misy lamba magnaraka de nefa sy vita fagnorognan'igny avekeo fa voasindrisindry akao de manjary misavorinanaka foana izy agnaty raha de aherigna alamina ndraika rô izy de milamina sara izy avekeo.